पक्षी किंवा सुकणी या चिमणी अशी खूप नांव असत पक्ष्यांग। पक्षी खूप प्रकारचे असतात थोडे (मोठे) आणि थोडे (लहान)। थोडे खूप (रंग) असलेले तर थोडे फक्त दोन (आणि)। या पक्ष्यांग देवाण बरो तस्लो आवाज दिला जेथून ते गाऊन किंवा आडडान आपला संभाषण करतात।